So ko tawi aɗa yiɗi hoɗde ñaañooru, ƴeewata ko ñaañooru ma e leggal ma, aɗa wooga, aɗa nawa, aɗa artira haa waɗa wowlaandu welngu- welndu no feewi.